Anashi halum nahaya shim she shigeralayi a bal satanliya nyina ye nani kimgaa yaa ie shim shalilamnina glaula li ba jib nab atir zwa hayina lakukar hahi ba ari dimayi a zwaba na baha nyina ar mokir naa ee ba batii naa yaie shim shelila mnina hanyina, turka briya yaiee shim shela na a nigau totohonwu ma kima a ga amna. Shikjala kan zee swamakan zeewo naniwa nyifo tana za barawa na zaga a na she a milga aniwun ni wam ga ana zeer a ya aiee ka shirna ana zeeni daunye niwunaye tuzla lamna nyina babala lamna nyina ka subka kamna nibub shekule na wamama ga bul a ni yema dakra niyi yelwe na zee na zirwa ga a bani dau, a nya a iee ka shirnana ni dau ne tue. Yinu tur naha nyilwe na za ni zee ni taya ya iee ka shirna a ba arbi jirwa nyina na ku shina a yena shi dimla ba arbu swar..bu suruwe ku - yiw nani hab daka nye gargawe, ni za barawa janjalime ni zee ni bu nye girgawe naki shinke turakap-riyo ya iee ka shirna ana bala yi a yuwo buna shwo a warwakira nyegargawe bi shira shirta, na zowo bizeene ni fugalina tu waniga ni jwakini tabi tujimbu nishea bu haga a na tuwo buha, buku kwarkayikin ke shura ga tu zaa bayinana na tuwo be zewna shira shirta ka ma benani zee atubu kama bunani zee na nani war su nani subbe shibo shwoya hani zuku shwo wana nani wulga yina ni wulga tu nani zee barauya zee ku kab barawa ku taweena zee ku nyenwa barawa ku shimnaba zeedi ba-ko-yirnakwi a bandi anab wugu barawa ane. Bamno kabbarawa ku zee ku ji fuke iee bu zee bu bar barauna zamaku gubya wa jonjolime na ayi na kwonitiwga ka niriwuga, nyi yamna ni zeega nishe a milga nyiyamna bu habo bini kur nisheamil ni zur ni kurga na jokin ka niri dau, arki zuzama yaa tana kuzuni she a mila nye turkabriya ya ie ka shirnana-na mum jimwo, kumun shi jamka a hayaye moraka nyina ku mun yena halawe bu yuri jim ka zira shwona arba tuwaka nadi nabto halauyiwamna bukab shuyibta nam jamta, bukumni wulga kutu bu habo butugo binani zee madini wulga dam azee wulga dam-kwa, ga a ie na zirwu banitunyena iam na na zowo bu kab shubta ba dau ar yibbe bamna ba nishe ie mila be zirbu babu shuba warbu shuwo shi shibo arnab zowo bowe. Kaleyaye a tuwona nishe ea hage a yalaka kamnigana niarawa nijwakina ya ie ataurina nyina amna nifugayena arranga kur nab zuwo tabuni ar kam dimla nyira ni fuga yena aragina nishu tsir sir nab tubu nani hana amnina zee munwo beni be zuga anishe amingi bu zee barawana, damne nani shwaga yiwudi nab tuwo bibu-baye a nishe amila adamibe zee a barauya, tani shwa ga yidi biyi biyee ani she amila demi be zee barauya arni kur nani tu-malamiwa we hani marijim naa ta ni laga arna tura tani lagana ana tubu we yerayi hana ara dim ea abi kusha lila ya marir niana ie yiwe zwab ni ba zuga a ni she a mil a halaunya wam nigana ayu zwaba zib dai ee bazi ba zir wa zibna ba zu babi munbeh aya ayi ba shurona ba shuba a shi shibale. Ba shuba a shishi bale zwaba zebba bu kalga jim nye arr nabtu bu nyina nyi shigiraya bukimbu nyana nyina kim ga a-aya shirnia na bikim nyina nyi ka shin ki tura kabriya yana ba shigra bayi wo arbu arawa ni wunni zuna banab zowbu wowu-ko-yir na ti kwa shibe bu wub satan-satan e bu wurbu satanna nabtuwo bini wam ga a na tuba tani wam ga a na tuba tani ganaga gaaji dimga haganaku gwaro ka niri ayiga nyi na hamme ie tani jwa kin na laba yina ni jwakinaa daubu wuro ko--yir nati kwina ni wun ni zee shwo bu yujim ebe nyina nal najwakina hagana furama nyigana.